Suiza pegua reta jaeko jaereta jembiu jae kesu jare chokolate erei jaereta itembiu jaeko fondue y el rosti jeino jae jokua, jae jokua tembiu oiko ñomai retava jaereta jae jou jokuaretano jaeko omboyea reta jaeko franceses reta jou rami jare alemania, jare italiano rami jare jokurai jaereta okaru